eke biasa ke la malena lako tempe' <hesitation> ganti na jolo baju baju ku pake ma'jama jio tempe. baju baju lando sola seppa seppa lando ato deng to di sanga songko. songko sarung di sanga jiong luwu. tae na tutupi to anunta <hesitation> lindota supaya tae' na alloi ki', mane yake morai'na male biasa <hesitation> <noise> nasu na jolo wai kuraga kopi mane mangkana iru' kopi <hesitation> male mo' sola papaku biasa lako enang tempe' ma'jama, mane ma'talaktorna jio terus to. <hesitation> den duka biasa male na' lako bela' sebelum na' male kumande na' jolo' terus mangkana' kumande <hesitation> garaga na kopi duka. Supaya na sehat <hesitation> mawatangki' ma'jama ke jio bela', terus ke <hesitation> sampai na jio enang bela' ma'jamana sibawana la'bo', terus ku bersih bersihkan ni too apa jio. terus mangkamo to sule jomai bela' biasa to istirahat na jolo' <hesitation> Pa matanang kaleku te ros <hesitation> di garagan omo na kopi mane ku mangkana' ngiru kopi biasa malena' minjio' massambung na mangka to massabung <hesitation> bolloi mi kaleku mane male ma'baju mane <hesitation> malena mamma' terus sulena' <hesitation> biasa jomai tempe'. <hesitation> bersihkan na kaleku karna mariga riga jio mangkana minjio' mane iru' kopi mane mamma'. <hesitation>